ولان بلدي الاقصر فانا حابة نعرفكم على اهم المظاهر السياحيي. الاقصر داي فيها تلت اثار العالم ومعروفة ان هي من اهم واشهر البلاد السياحية في العالم كلو. وطبعا كل السياح بيزوروها من جميع انحاء العالم في كل الفصول في الصيف وفي الشتي وفي الخريف وفي الربيع. ومن اهم المعالم اللي بتتميز بيها مدينة الاقصر هي المعابد معبد الاقصر ومعبد الكرنك ومعبد هابو ومعبد حتشبسوت، ودا غير البزارات السياحيي والفنادق الكاتيرة اللي فيها وكورنيش النيل واماكن كاتيرة تاناي.